Chukun nitaj si aran' ráj si 'hiaj min nej chube 'ninj nga ananj chuj nga anán nné, ni kisij chuj ni kiri chuj tu'bbe kunanj chuj ka'anj chuj ngaj ni taj si aran' ráj si hiaj chuj, a'ngoj nga ba'anj chuj riki hiako' ni uche chuj ni nihiaj chuj 'na' chuj ni nakunanj chuj ma'an chuj ni nga anínj chuj sike' chuj ni tañun aninj 'hiaj chuj ni, a'ngo bin sisi nga tuse chuj ni 'na' toto' xi kin kij 'hiaj chuj ni, ta taj 'hiaj riki' ni a'ngo chuku nitaj si aran' ráj si 'hiaj min chilu sisi kanun' chuj ñun' ni ara si-to chuj ñun', ni katu to ta kán chihio ni ta si aran' rá si 'hiaj chilu ni chutu ni nin' 'hiaj chuj si, síj chuj cha taninj kamin 'ngo rasun' man 'ngo nihia cho' man ni síj chuj ni cha chuj ni ni.